Too am kɨ yilmun mushere munku njep yil ku dyeen dyeen mop ɗes pwet ɗikɨn yil ku dyeen dyeen ɗe kaa kwan se <noise> a palang naan ku ɗak ku pee ann, an a ngu bishara na mwan kɨ yil mushere kuss peni mop wet kat mu sat mutɨ ɗungram, mop laa ann a hok na ki ɗungram, na ki kadim kasa na ki pangkap, na ki luwapan, na ki nawula, na kaban, na ki diu, na ki njemut, na ki nina na kii tulus, na kii horop, na ki minjing na kii <hesitation> fwanɗing, na ki sat, na ki kawel, na rom, metzet, na ki suwa, na ki <hesitation> kanger, na ki <hesitation> jirong, na ki rwam na ki kopmur na ki mbor na ki <hesitation> margif <hesitation> minjing <hesitation> ngolot na ki kamakar, <hesitation> na ki dimar, na ki vur pe mop yi kɨ yil mushere katmun kɨ ka yi moroon se kusma, a sat a tɨ na ki dafo, na ki toff na ki kamoi, naki ambang, naki manguna, naki dambwash, na mwan kɨ vur pe mop kɨ yil moroon ɗe mop naki butara kampani naki wumat, naki maikatako naki mushu, naki kwatas, naki bot naki ruwi <hesitation> naki gochom naki vurpe mop ku kat an kɨ wit kɨ tang ni chini puss pe ru an har kɨkyen ku jos ma naki naki bauchi mop ne naki gombe ɗe mop wet. Na mwan a saki nasarawa, agerugu, obi na mwan vur pe mop naki har niger state kaduna, ganawuri, manchok a mwan pwet A kii yi, <hesitation> pambegua a ki a ki a cin poo naan yi vur pak pe shi yil shi yil <hesitation> naki langtang, naki zamko, naki yelwa shandam namu ɗe mop wet na mwan pe na mwan kɨ yil shandam ɗe quanpan, deomark, bakin chawa, kwari, shimangar a mwan shipe shipe, pwet a mwan a ki zamala ɗe mop galo mop wet a ki a ki aligani, a ki shimer, a ki guyaka a ki asakwai, a mwan shi yil shi yil ku mop pan kus ku mushere ko pan kus ku plateau na ki pe wet na tong pankshin na ki kor, naki ner, naki kabwir, naki neleng, naki amper, a mwan har kanam, a mwan shi pe shi pe shi pe shi pe ɗa na ɓi mop ɗi pe ku an kɨ ɗom ya ki a kasan waje ɗi gi.